Ambonin'tany tsi tsi- tsa raha azonao antoky zao eto ambon'tany zao, na olombelo manahaky anao ara tsy azonao antoky, ka <hesitation> la fa miaina mo zany de la voa anao de voa de la tsy voa anao de tsy voa fa manaova ny soa no mety.